आजकल ई शोध बहुत जोरो सोरो से चलत बा कि का दुसरे ग्रहन पे भी जीवन बितइल जा सकेला और ओहा पर्याप्त मात्रा में जीवन जियले के संसाधन उपलब्ध बा कि नाहीं बा। और जहा तक सवाल बा कि का ई नैतिक हवे या अनैतिक ते अगर दुसरे ग्रह पे बस्ती बसाउले काहू के नुकसान नाहीं होला ते ओके नैतिक कहल जा सकेला। पर काहू के दुख देके या काहू के परेशान कईके या अगर अइसन कईले में काहू के नुकसान बा ते ई विचार के अनैतिक कहल का सकेला। हालांकि हम सब जानल जाता कि पृथ्वी पे इंसान रहेले और पृथ्वी के का हाल कई देहले बाटे सायद जब दुसरे ग्रह पे जीवन संभव हो जाय ते ओहा के भी मनुष्य एह हाल कई दे। पहिले ते मनुष्य के आपन चाल सुधारे के चाही ओकरे बाद ओहा जाके रहेले के बारे में सोचे के चाही तब ई पता लगावल जा सकेला कि ई नैतिक हवे या अनैतिक।